Iu lu telefoninu nun lu usu mai e, quinni, nun lu cuntrollu mai. Però cuntrollu WhatsApp nni lu compiuteri. Quannu? Quannu capita. Po èssiri ca mi trovu davanti a lu compiuteri e m'arriva la nutìfica d'un missaggiu e quinni lu cuntrollu.